في وقت فراغي أحب القراءة، أستمتع بقراءة الروايات، والكتب اللي تثير فضولي، طبعا القراءة تمنحني فرصة للهروب من الواقع، واكتشاف عوالم جديدة، أحب أيظًا مشاركة الكتب اللي أقرأها مع أصدقائي مما يضيف متعة إضافية لهذه - ال- الهواية.